oyi diya ma han numɛza han numɛza biya be honu sunupɛ mami tonu oyi fa ere lemiyan bin to o o ma zun oro ni cunu a bunna nucoza hi miwɛwa tomi tawɛ ami wee bira nupɛ cunumi cunumi ni ha'irina so yi mi a to o ma wee to tete ji